Misy efatra karazagna raha maniry an-tokotany: misy folera roy, letchi maventy raika, zaty madinidinika roy, sokomanga misy telo, roy madinika, raika maventy.